maal sagaalee anin nyaad oreed anaan yedeen, sagalee majaboa oreeda, majabon hoo oreteen siima baa, simaansagalee dukaanean inamaan diib edee tumiietuudabaa issan raahisia simaan sagalee rahisii hamtuu daabenuu duub simaa oreeda.